Gne zanvie, gne févrie, gne marsa, gn'avril, mai, juin, e juillet, août, septambre, oktobra, novambra, da gne desambra mamonzy bonne année.